اعيش مع شخصية ابن خلدون لان هو كان عالم مسلم عربي وعالم مفكر مسلم ومعروف باعماله الفكرية والتاريخية. كان له تأثير كبير في الفكر الاسلامي والعربي وكان عنده هلبا كتب. ولهذا ان كان رجعت للزمان للخلف نعيش مع شخصية تاريخية هي شخصية ابن خلدون.